يحاول قدر الامكان ان هو في يوم يومياته ان هو يستخدم اللغة اللي بيتعلمها يعني في يومياته. يحاول مثلا مع اصحابه يدوي باللغة مثلا اللي بيتعلمها مثلا والا يتفرج على افلام باللغة اللي هو اللي يبغاها والا يشوف جروبات اجنبية ويخش مثلا يكتب باللغة اللي بيتعلمها هيكي يبدأ يتعود انه يدوي بها.